सिलाई मसिन एक ऐसी यन्त्र है जौनमे एक पाउदानी होत हए । बामे एक बडी पहिया लगि होतहय बो पहिया से मसिन के भीतर लगी पुर्जा घुमात हए । और सुई मे लगो डोरा से लत्ता सित जात हए ।